कुकुरे मलिकोर् पोति एनक्-एनक् मोरम् देखुअए। कुकुरे मलिकोर् कोथ बहुत् हुने। भहुत् बेसि हुने। त अलोके जि कोथ जि कोरिबो कोहे। जि तुके कोरिबो कोहे, हे तुके कोरे। अरो हेति बहुत् मोरम् कोहे मलिकोर्। मलिकोर् बोले बहुत् मोरम् कोरे। भहुत् मोरम् देखुअए हेति। मलिक् जोदि घोर्ने थके, बोह्दे बोर जोदि नहे ह। हेति ह, हेति जोदि जोदि मलिक् अह पिसोत्। हेति बहुत् मोरम् देखुअए, बहुत् मोरम् कोहे मलिकोर्। गरे सरे उथे पुर मलिकोर् सेलेके। तेनेके, तेनेके कोइ देखुअए, मलिकोर् मोरम् देखुअए। अरो। अरो। कुम जोदि घोरत् कजिअ लगे मलिकोर् किब कोहे। कुकुरे हितु कोथ गोम्पए ज। गोम्पए पिनि मलिकोर् के, मलिकोर् धोम् किरिबो बिसरे। मलिकोर् मुके। अरो। म। मलिक् जनेके खबोले दिए। जनेके, होरु पए जनेके कुअए, जनेके हिकोए। तेनेके खए हेति। हेतो रेकु मलिक् एकु हिकोए बो, मेने। मलिक् एतु कुजे, एतु कुजे। हेनोक एकु नो कोरे। मलिक् जनेके मोरम् कोरे, मलिक् जनेके कुअए। दिन्हए, मेने जनेके रोखए, तेनेके हेति होन्दुस्तु होएतते।